Amagezi agu nandabwine, agu ndareeba gankoriire, ag'okubanza n'okushaba, kushaba Ruhanga n'okusiima Ruhanga buri kaanya no- kandi owagampiire ni maawe, buriizooba na yaakuteerera esimu, turagamba buriizooba arateekwa akwijusa agire ngu konka orashaba, orasiima Mukama, otaryama nyabura we otakozireki, otashabire nahi woogamba ebigambo bina, osiime Mukama ebi waarabamu ebigambo bina, konka otarikora enshobe okaryama otasiimire Mukama kandi ekyo kintu naareeba bumwe oriija oruhire ohike orateekaho omutwe, konka waakyetamu buriizooba okaguma oreetangaariza ebintu bya Ruhanga ebyakukoriire, orashanga orikutamburira mumuhanda murungi.